So haala nokku halama, hakkilam wara e ƴewde kammu en, leydi en, non ngorri ni ana ɓuri fey neɗɗo mawnude ka hakile mun ana yiha ɗun fu. <hesitation> Koɗorɗe yimɓe, ɗun du ana waawi warde e hakkille neɗɗo. Jonkaa <hesitation> so a ƴeewii nokku nokkuuje ana heewi. Ayyo.